Gbarlo: :or ne-a 'nor gwlor, :mor or-: nyor 'da-or or mu 'de 'weh, :blii' :mor 'dhu-dih-eh 'nyne, 'nyne :on 'dhu-dih-eh me-: eh 'duo:-'. <hesitation> :blii' 'nyne :en mu-a 'de :on worn 'wluh :an mu-eh 'dhu-dih-' me-: eh mu 'worn-'. :yee' :mor :on 'da-eh 'de :on 'ye-eh di-deh 'nyi, :mor zorn zen 'nyne :on 'duo-' 'de :on 'nyi-eh dii-deh, :on 'da-dih-eh <hesitation> 'de eh 'yle :on 'nyi-eh di-deh, :mor :on 'bili: :on 'da-dih on 'de :on 'ye-eh di-deh 'nyi, :mor no-eh kpor+ 'sororn' kpor+ taan, :yee' eh yubo-eh :eh :mu me-: 'dhu eh 'nyne-'. :soon'-a 'jeh <hesitation> an-a' 'worn-a :a wlu, <hesitation> :mor :on 'da 'cho, 'cho 'cho 'cho 'cho, <hesitation> 'de on 'ye :an-a' wlu 'worn,'de :on 'ye 'o di-deh :za :on 'ye-uh 'nyi <hesitation> eh-: 'dhu an 'da-'. :yee' gbe, :mor :on 'dhu-dih-eh 'nyne, :mor :on 'da eh 'nyne :mor :toonan' 'o, :toonan' 'o, :toonan' 'o 'tor,'tor 'de on 'ye-eh 'da 'de :on 'ye 'o de-deh :za :on 'ye-eh 'nyi, eh :mor eh-' 'nyne 'o. <hesitation> deh :on 'da-dih-a nimi-eh 'de :on 'ye 'o di-deh :za :on 'ye-eh 'nyi :yee' 'eh "nyne 'o. :mor :on 'dhu-dih-eh 'nyne :on 'da tu tu tu, or sobu' sobu' sobu, or 'ni 'ni 'ni, :ka :on 'nyi-eh dii-deh, Eh yubo-eh eh 'nyne 'o. <hesitation> 'nyne :an mu-a 'da :mor :on se-eh 'di-deh 'nyi :mor :on ta-ih 'da <hesitation> 'de :dha :or :flon-a dih 'de eh mu, eh :to :on :dou'+ bo :neheh', :eh :korn dhih 'o :eh? Dhih 'on 'da 'o me-: 'dhu, eh 'nyne :an 'da-a' 'de :an 'nyi-eh dii-deh me-: no eh-: :kule' nyne me-: :an 'da 'da :an 'nyi-eh di-deh. Gbe :dao' eh-: :toua' :nyne :me-: 'an 'da 'da :an 'nyi-eh dii-deh. 'nyne 'o 'nyne :on 'da-dih-eh 'de :on 'ye-eh di-deh 'nyi me-: 'dhu eh 'nynes-'. <hesitation> 'de eh pea' 'da 'de eh 'nyne :ne. 'de eh pea' 'da, 'de eh <hesitation> deh 'di da, deh :an no-a 'de :an 'nyi-eh dii-deh 'de eh di-a, 'nyne :on 'da-dih-eh 'de :on 'yi-eh di-deh 'de eh di-a me-: 'dhu eh nyne-'. :mor :on 'da gwiorn: gwiorn: gwiorn: <hesitation> kpon deh :daa dih :on 'ye di, 'de :on 'ye-eh 'o :za :on 'ye-eh on 'nyi, :yee' eh :mor, eh 'nyne 'o. <hesitation> eh 'nyne 'o, 'nyne :dao' me-: eh no 'de eh 'ye deh eh di. <hesitation> me-: eh mu on 'duo:-'. :an 'jeh :mor :on taa good-a plo, :on taa' <hesitation> 'tiei'-a plo <hesitation> :mor :on taa deh+ plo, <hesitation> 'an deh+ :dao' :eh '. beh. :Mor :on 'ble nimi 'o <hesitation> :mor on wele' on nimi, nimi, or' :mor :on 'ble zimi 'de on 'ye :ao' zimi: zimi: 'nyne an 'da-dih on 'an mu o goo'. :eh :korn dhih-eh, :on :se zimi-eh: 'de mor :on :se zimi: jorwor: <hesitation> me-: on wele on, :mor 'da <hesitation> on kpa-a 'chehn :eh :korn dhih :on :se zimi-eh: 'de <hesitation> on 'wele: on 'de an 'da-dih :on zimi-eh zimi-eh' :yee' :on :se 'de mu 'i, :yee' :on :se 'de mu 'i :yee' eh :mor, :an-: 'wli-eh: :an 'bhorn-a 'de :an na-a 'yluh bo or' 'de 'ni-a dba-dih on, :on se-eh 'ye 'i. So an :yeh :se :doeh' :mor :on taa zi :mor on 'da :doeh' :doeh':an mu 'o goo', :eh :korn dhih-eh wee' <hesitation> 'nyne :daa <hesitation> me-: an mu :on 'da-dih' 'de 'wli-eh: :an 'bhorn-a :on 'ye-eh 'ye. 'Nyne :en :ne-a 'o :en on 'da-dih-a nyor, deh :a ne-a :dha :daa, <hesitation> :mor :on taa vaan plo, :ka :on taa zi 'de on 'da vaan, vaan. vaan, <hesitation> :mor on taa sobo' plo,'de on 'da sobo, sobo, sobo, :yee' :on mu 'de 'weh, 'de mor :mor :on taa nomor plo,'de on 'da, nomor, nomor, nomor, <hesitation> :an mu 'o goo'. :yee' :on mu 'de 'weh.:yee' :ka :on mu-a 'de, :yee' :on 'ye :an-a' 'wli-eh 'weh. <hesitation> :on 'ye :an-a' 'wli 'weh, :eh :korn dhih-eh wee :yoo:, deh :an plo-a. Eh-: an mu :on 'da-dih-' :yee' <hesitation> deh en di-a :on 'yubo-a :eh no-a en-' di-deh, :eh po-a zimi: :en :ne-a 'o 'nior 'an 'da-dih-a gola' <hesitation> en di tu-klaba' :on 'ble-a gorkplu+ en tehn-a ya an 'da-dih-a bhumeh'. bhumeh'-a yor me-: gola-a di. :yee' :mor :an 'bhorn :on 'ye gola' 'dba 'yee' bhumeh-a or-: :an mu tehn-' :on 'ye glu po. :yee' :mor :an 'bhorn :on 'ye 'kehbeh' 'dba :an 'bhorn or ;ye :dhorbor' 'dba' :yee' :dhlen-a yor or-: :an mu-' 'duo: :on 'ye glu po :mor or 'vlu' 'de on 'ye dhalu+ gba, :eh :korn dhih-eh wee' eh-: no en-' di-deh. 'de di-deh-' 'de en :korn-a :ne, 'de di-deh-' 'de <hesitation> en 'puh-a :ne, 'de di-deh-' 'de en 'meh-a :ne, :a :mor :gwlor-nyor+ 'de dii-deh-' 'de <hesitation> a 'puh-a :ne, 'de dii-deh-' 'de a 'meh-a :ne. Deh on ;da-a deh :daa :mor :on no-eh dha :daa 'de :on 'ye 'ti-dih 'o :mor :on zi 'o nomor, or 'wa an-a' 'chehn 'weh 'bha or 'wa :an-a' 'chehn 'weh, :on no 'meh-' :nyor. :mor on 'da deh :daa :en no-a suka: :an po-a 'de 'ni-sumao' bo :an po-a 'kafih' bo :an :dhe-a 'yli po 'de <hesitation> en yor 'sororn' gba 'o, :yee' :on 'dhu deh di dhih :on po 'de :kwlaa taan, :yee' :mor :on 'ble-eh :bleee: :yee' <hesitation> en kpon-dih puba-eh :neheh'. Gbou gbou-kla' :yee' :on 'meh-'. Jorwor::ka 'da :on 'ye-a no :mor :on no-a 'o en dhih :yee' en se 'beh-dih en 'ye :on puhba-eh 'nyi. :eh :korn dhih-eh we yoo:, :dha on 'da 'de :an ti-dih. :deka'-a dhih <hesitation> :an zie 'de en bo 'i gabaa, :yee' :on se-' puhba 'i, <hesitation> deh o' deh se :on no 'i. Deh nyor or ne-a 'o :or no-a nyor+ pea'-nyor, deh or zela-a :on :gwluhuh, 'dha or 'da :on 'ye-a ti-dih, 'de :on :korn :on 'ye ti-dih: mor :on chehn 'o :dhie' :yee' :an 'bhorn dhih :dhorno'+, dhih :dhorno' mor, a po-or son+ kpa-:, :yee' deh+ :daa deh en 'ye-a di :mor mu-ih 'blo :za-'. Eh-: :korn 'be 'kpa 'nynor, :mor nyor-kpalu zi :yee' 'nynor zi-', :mor nyor-kpalu zi :yee' 'nynor zi-' :eh :korn dhih 'de or no-eh :e? Nyor-kpalu :or-: za di-deh 'blo, :mor zorn zen zorn bo or-: no <hesitation> kpon 'wli-eh dih <hesitation> <hesitation> :on 'ye 'de 'doror' mu 'de :dha an mu-a 'de an dhen-a dii-deh+, kpon 'cili' :mm' dih, kpon 'cili' taan-dih, kpon <hesitation> tunence-dih, kpno onetror-dih, kpon 'cibhun-ih-dih, <hesitation> :yeh :daa-dih mu 'de 'mae''i :on 'ye deh :jeh :daa dhen, nyor-kpalu. :yee' :a mor :daa :naa :a :baa' :or :ne-a 'nor :a 'dlu, or-: no :a-a'a: nyor-kpal. :yee' <hesitation> :korn 'nynor, :korn nimi :eh :ne-a 'de 'kwla :naa, 'Dekorn: :yeh :en :ne-a 'nor gwlor <hesitation> :a mu no en-: nyor-kpalu, :a mor 'pean'-ih 'de en 'ye deh en di, deh :on :ne-a :dha :daa, mor-: 'ynor-: :mor or taa na, <hesitation> :mor mu wai' 'nyi 'de or 'ye deh di 'o, :yee' :dha :on :ne-a or :korn or 'ye 'o yi 'o. <hesitation> or se :korn or 'ye :dha 'sluh mu 'o, <hesitation> :dha :on :ne-a 'de or mu yi 'o. <hesitation> tee :mor on 'bor or deh 'nyi-eh, :chio'lo: :gbor, :gbor :mor 'bor-or deh 'nyi-eh, :yee' or 'jeh 'ke dha :on :ne-a :yee' or 'bor 'o yi-a 'weh 'o. Ti 'o ti, zorn o' zorn, zon 'o zon, 'chuh 'o 'chuh, :mor :on taa-or deh 'nyi or :taa di, :dha :on :ne-a 'de or mu yi-'. :an :yeh bla-or, :dha :on :ne-a 'de or mu yi-:. Deh :eh :korn-a dhih :mor :on taa gbarlor deh 'nyi, :mor taa gbe+-a deh 'yi :mor en yi 'o bo <hesitation> :mor ta senae'-a :wan :mor eh 'da 'we, we, eh mu eh mu 'de-ka :yi. :eh :korn dhih-eh 'wee', :mor 'nyi en dii-deh, <hesitation> deh se dha 'bluhba ken :ne eh se 'moeh 'de :ya-dih. :mor 'moeh taa 'on no :mor :on 'jle-dih 'on 'weh 'o :on se 'on 'jle-dih 'o, :mor :on :ya 'de dih :on po-ih 'de 'koba 'di :on 'da 'yle :a 'ye deh di 'o, 'on :ya 'de :mina' :yee' :a di-deh :Mor 'on 'da kona 'jle-dih 'on 'weh 'on se-' deh di 'i 'o, :yee' 'moeh :daa 'de-' :dha 'an mu-or 'dhu :eh? So deh+ :daa :a 'ble-a :en :ne-a nor tluh ken en :a na-din-a, an 'da-dih :nena: deh+, <hesitation> da :a :ne-a, <hesitation> deh :en :ya-ih 'de eh-: 'dhu, <hesitation> :a mor 'nyi-ih di-deh 'de en di deh. :eh :korn dhih nyor+-a' na nyorsoa 'klei' :eh? Nyorsoa <hesitation> :or no-a on :or po-a 'nor <hesitation> 'bluhba ken, :eh korn dhih 'de :a na-or 'klei' :eh? Or-: ' nyi-a dii-deh :a di. Or-: 'nyi-a 'toror' <hesitation> 'de :a no :koan-a' :a za 'de dii-deh, 'de :a no gle+. :eh :korn :yih :ne-a 'de 'kwla 'de or se-' 'toror' 'nyi :eh? <hesitation> or se-ih 'toror' 'nyi so <hesitation> en-' no deh, <hesitation> en-' 'ye deh 'do en 'jeh bo en-a di. Jorwor: mor-: 'on mor-: 'yu :or :ne-a 'noror' :a 'dlu :or no-a :baa' or 'nyi-a 'toror'.